A ja lento ka ja tortuga vií tou ja iso nu nii kentati te jinu xaa ti tetu ñítí natí vi.